dhub akha tunen yaani dhub haki tufthuni usawwa inamaa wolirr himmursisin khun hakki isaa itkhane khanen hakki isaa itkhane inamaa yaani woo kesia won wonwolbha won Sheria jirthu akha Sheridan fethu akha binadamu fethu akha waq ghudio feth akhasun inaman ollee wollin bulah malsun woathin akhan yethu akhan sidhaghariseni woathin akhun yethinen akhanaa dhub akha waqh gudhio fedhuf akha Sheria fethu akas olleni buleni